Konkuru kam arande ko njawataako, ɗiɗamre ko mbaawa e ko njooɗoo nder ndiyam dembo ko mbaawai ko njooɗoo to ƴolde, tatamre e ko neeɓa ko mbaati loyta, ko mbaawa ko kewta duuɓi sappo e jeetati. <noise>